Yeri moku moju duko mate meyi ani fie te wa fie me ye an ke brasi wana pri ba bra an piki inate wann buf kama bai bra. <noise> Tatari a duko barie ani jen ye-a an ke brasun wana pri ba bra, wa fiear be fieme i yeri na yeri na yerina wa nini wer mioso an miete wa dua awome te bra bo sme ba apu ien ye fie kuma iyeri, ini ibi fie kuma iyeri menso ibi due kon ina oju kri so itoru belema m ani tie gote en fie be fia tone en ye fie te mie kuma en fie na ibiai fie nibiai awome ma ani fiai ba fie kuma ani miete ini ani oju kri ani yori yori, ja piki emi te iyeri ngboi nimi wer menso ja fiai bra emitevike inete awome pri bia een krakraye awome memgba go gos agbor bra sme-a ja awome emite ija fie kena priba aninate brasua te ke ina pri ba aninate brasua te ke ina pri kuma animate ina bufkamaba gbori fie toru ani ke o sibo me premi iyerimeso ina ma pu ma gberie ersi gote an gbor bra sme-a, ma ke a duko bate ma ye ani wa fiai be fieme wa fiebe. Tor kri kri, warie kalabari wa fien ya wer gberi ani onu, japu onunu me belema te an fie ike an be bra wa nim wer, wa biate mbana na buru na pluna teme gbolomaba, waan sow ba then an tre mere wameni bo odu ye ma, odo odu sow te ke an na fie ba ani fiema fie bo go-go-e i ereba mieso mboju mene mene tari saki be tomkri ariawo iria sow be tomkri onunu ani gbor fiete ike prii a fie kuma i ere mioso ani bra suate ke a prii ermbo piki ine iyiba m pi ka pri mare buru san fulo apiki fiete a furo-obi, siobie emi so anani sikri sin ba <hesitation> mie piki sme bra erem-mabo ba piki bra lala fiai fie, a fie ba fie mene mene erem mabo iyite a fie te ai na ibi-a bo ayi, ja emite i a pri kuma ani afuro na kro a abia, eremabo iyi kuma meni mani mani-a ba iru tan bu wani wa nimi wer mioso ani bra sua te ke wana pri bia erema furo ani ani sima barie <noise> ani eresi gote <noise> wani wa nimi mioso mane mane wani <hesitation> iwo awome. Wainte, wani wa faan fie sele-a kuma omogia pu ma osikri afiai ma, bari ibo gboi biri la kuma i ba nete an fia igote ma inte a fie bia beye. ani inete osikri obi ke i pri ba, osikri obi ne mingba me saki be tomkri torukri kriweri ja emite osikri me bakar, ja piki emite osikri ne piki iderie, ani iwu be ye mw <hesitation> anii tonwa osikri a fiai fiem, buru osikri nyana wer, arisun osikri nyana wer meni meni aite wa bue ma ai mate wa bem wa toru bele a be ai anigba go-go-e osikri nyana wer, japu piki emite <hesitation> ina osikri yeme iwa ani iderie, ani iderie baapu ma piki tonwa osikri okia ininete meni meni ai oki ba moku i mie si wer be a fiama arisun na buro na ani go-go-e osikri nyana wer wa piki bue ba iru ma meni me ni ba iru ma so piki osi kri nyana wer moku ja saki me saki be tomkri obi toru kiri kiri an ma awome ina obi ini omogi apu obi kon, ja awome piki, ja omogi apu piki awome na obi so kon ani mokie wa bola te tomkri ani eresi gote wa fiai ba fiai ma, wi. Mie <hesitation> wa nimi ani fiafia wer ani ibi wer wa inte fii ja emite wa inte fie bia wa fie kuna ani wania bufakmaba. Ogbom, ja ogboin biai awome oikite fie, i oko sme te ye erem bebe anima ani nete obi ke awome priba, wa obi nimi wer. Gbori obite me pia ogboin ke wana pri <hesitation> pri be obi ani ngro ngro obi irrre miniso tuo me ngro obi konte mbo fiai bo ogboin me biiai gote an piki si baka te bee piki bari ibia ani eresi gote wa fiai gote an pikisi bakate bee piki bari ibia ani eresi gote wa fiai be-a fiai maani ibi <hesitation> ani ibi je wana mieba ania nai wa si ke wana mie bai ani ibi e ke wana mieba bra wa nimi mioso mie kuma fiete wa fie na ibi wer wra pa pa fiai okite fie ma, ja fie emi te ina ibi-a ja fie emi te ina ibi-a, ja fie emi te piki ina ibi wer ani fie-a minso ina ibi wer be ye jumo na ibi wer so, ani eresi gote ifiai bo fie go-gi-ye ani diki miete ani inimi mioso een krakraye me fie me te i fiai bo fie me ibi wer o an tra me ere i ani oki fie, ibia be be ani oko fie ma ani inete ibi-e ke mie bia. Japu emite onunu me bele ma wer te fiai, japu piki emi teim piki an belemate fia-a, fie toru kri kri isam flo emi, odu, odo enii kalabarira odo emi kalabari na flo mie kuma iku flo emi ani ma wa terii sak me tomkri memgba enebaka wa ma inete iku temie kalabari na ereme an saki wa iku me teniie te ibi bra ke iku flo me soai, ngolo an bio emi <hesitation> ofongo an bio emi opro irite inji, nama ani memgba go-go-ye i pa ifie kuma i ke flo me soa kuma iyer kalabari na erebo i soate fie kuma i inimi ba miniso ani inyo ke i pirii ani ma erema ibo fie kuma krakraye i fie kuma ani omie te i oju kri ibi wer, ania ania i omiete i oju kri ibi wer, ania nia i meni bo bem meniso anima ani ibia, ikolienii bekin erekan sim ani ikoli mena iwo inji a ame me ani so gbor ibite fiaite oju me mie kro ma ani eresi gote, ja fiai enii te piki tom niabi-a ani fiai ma te <hesitation> obu juna ibi a ba fiai ma te wani so wa nimi wer miniso me kuma wani oju krina kura a mene mene na. Osikri afia, osikra afia obike tonwa obi ke wana prite, iye fie ifie be fie me jen saki aniinete ibi-e kemieba ania jen saki ani piki sii keimieba an ke imieba be sii ani ike an fiena ibi bra i oki keani fie ani piki ine ibi ke mieba ani ikani fie bra mie ikani fie na ibi bra, ja fiai me, me saki be tom kri awome saki bra lala fiite ani ma ani kpoa obi kpoa fi ant obi me okoote piki kpoafii ke wana prii iyeri ba minsi erem mabo oyiboma bo oju papa sme te fon-e i fie be a fiai mai to bra sme te a fiai fie? Japu dede bio saki kuma akambere akambere ani en sra te bue dede en akambere bue enebaka en akambere bue, dei en akambere bue an tombo me ende mbo ke dien mate ibi bra ke sme ba bra? ani gange so, obi ke prite akambere dede ye akambere bue enebaka akambere bii bobiri akambere bu akambere bu oju me bio an kori me kon nama o sii i oju me bio ibi-a memgba go-go-e ani ani oki kan faam ma ani sme bra, akambre me ke nama ogono sra diki ani tobra sme ba? Iereba miniso ani an meite ani.

Then mbana piki emi mbana so piki er tombo me miete mbo ju kro-a gberi te a daki era-a ani tomkri wa fieba fiaima oju kroma fiai ma ania nia inyo prica fuai inyo pria fuai mo tein te ke dua ma-ai ma nengim ani eresi nama oju miete i oju dua ba-ai <hesitation> nama na isam na onpro na ani memgba go go-e o niiete i oju kromai o sia kuma arisum na akidi na arisim na buruna piki garri na ani ma ani miete wana wa piki wana oju inyo kro, inyo pakama mia ai fuai toru kri kri emi elenda emi elenda me na <hesitation> poo fi mbana na ani ma o fie kuma wana oju bio obi <hesitation> ani owu ke obi dee sua te miete wana oju bio obi sme a ani eresi gote o pasisi wa fii ba wa ibioku ma wafii go go-e le kri.